Ny tanjona amin'ilay vola misy marokoroko kely amin'ny sisiny iny indray izany a, dia mba tsy halamalama rehefa manisa an'azy ianao dia mba mifixe an'ilay izy eny an-tananao ilay marokoroko kely iny